Ndax man tay jii suma two dalasi yii moo ma ma gënal milyoŋi jàmbur suma two dalasi yii moo ma gënal milyoŋi jàmbur paska xaw ma naka la ko amee. Suma two dalasi yii nag man mun naa ko control suma bopp waaw.